Pues xic wüx xsamb tiül espuel satsoj pelot sasaguz xoayey ndoj wex satang pues sacuec per más coo ic sawsjü pues laga najlüc ningüy sajlüc alonoc laach xic saw sajüi saaguz xowayey porque atuquey pues angew anoc müc xowayey acuéj niw laga maxip ademas neguey pues neáwangiey ajiür iw anop nguiney par canop najnej par lagu mien andeow nipilan wüx nipilan najüy wüx nipilan najchic wüx nipilan najieng ajguiayxonajnej per xic ajgiey sasaguz xoayey ráwan tiüc saw najüy.